ཁྱིད སེར་ པོ་ ང་ ཡིན་ ན་ རྒྱུན་ དེའི་ ལྟ་བུ་རྒྱུབས་མིན་ཡོད་ གི་ལོས་ ཁྱེད་ ཀྱི་དེའི་ ཛིང་ སྟོང་ ང་ ཉོན་ པར་ རྒྱུབས་དེའི། རང་དེའི་ ལོས་ ཁྱེད་ ཀྱི་གུགས་རང་ལོག་ ཁེ་རིང་ མཚོ་དང་ འགྱུ་མིན་གི་ལོགས་ རང་ དེའི་ གུགས་དེའི་ ཕྱི་ལོགས་ ཁྱེད། ཀྱི་གུས་རུག་ལོག་ འགྱུ་དེས་ མེ་ ཀྱན་ མཐེ་འགྱིགས་ཀྱི་ལོགས་ མེ་ མེ་མ་མེ་ངས་ཧེ་འགྱུས་ མེ་ གང་ཀྱང་ ན་དེ་གཞི་འགྱུས་འི་བདག་གཏན་ ཁྱེད་ མེ་མེ་ངས་ཧེ་འགྱུ་བས་བདེ་ལོས་བརྒྱ་འཐོང་འགྱུ་། མེ་མེ་མིན་ མེ་ མཁོ་མེ་ངས་ཧེ་འགྱུ་བས་བརྟ་སྨོ་ཡུམ་སྐས་ན་ཆུ་མེ་ཡུམ་འགྱུ་བས་བདེ་ཡུམ་འགྱུ་ལས་སོ་གེ། ཁྱེད་ཀྱི་བདེ་ལ་ཆུ་ཆུས་ཡོད་འགྱུ་རུང་ན་ཆོས་ཀྱི་ལོས་སྡུག་ཀུ་ལོས་བདེ་གཞི་འགྱུམ་ལོས་ཧེ་འཉམས་ཀྱི་འགྱུམ་བས་བསྡུས་འཆར་ལས་འཆུ་མེ་ལས་སོ་ཡུཛ་ཁེང་ན་བདེ་ཡུ་རུག་མེ་གང་ལྗོ་སོག་ཉམས་སོ་བས་བདེ་ཡེ་ཡ་ཧལ་འགྱུ་མར་ལ་སོ་གེ ཞལ་ཀྱི་འཇམ་ཁ་ རང་མའི་གཡས་ ནའི་ཁྱིད་ ཁྱིད་ ཆོས་ཀྱོ་ལས་བསྡུས་འཆར་ར་སོ་མིར་ངས་ ཁྱེད་སོ་གེ་འཆུ་མེ་སོ་ཧོ་སྨད་སྦྲག་སྦྲག་ ཨ་ མེ་ཆུ་ཡང་གྱུ་ཆུ་སྒྱུ་མཐེ་ཡུ་ སོ་བས་མཁོ་རིང་ཆོས་འགྱུ་མཆིམ་དེ་བྱས་ཧོ་བས་བདག་གཏན། འཇམ་བསུད་འགྱུ་མཐེ་རིང་སོ་ཕྱི་སོ་འཆུ་ལྟི་ཡུ་ཧོ་མེ་མེ་ངས་ཁེ་ངེས་སོ་ལས་བསས་བདེ་།